Boina tuna, ure ra minong iat, kir ta minong nina ba iau mamainge vatikai, vatikena. A lavur mino-minong i vana rikai tara lavur mangana varvakai na i vana rikai tara balanagunan. A varvakai dari ra latu iat, nam data mong mara pua ma <hesitation> mal bulu bea mal <hesitation> kolta damana. Ure ra balanagunan, mana varvakai na balanaguan dar a minat. Nam da nunure ba <hesitation> a minong a korong ma pua da la ule paia ure ra <hesitation> a varvakai bea ure ra minat. A balanagunan bula, a varvakai na balanagunandari dari ra, a git git vudu bea <hesitation> a nidok, bea tubuan. Nam a mana <hesitation> enena minong ure iat. Nam diat, data tia mal me. <hesitation> Ure ta <hesitation> dar ba da, lavur mangana minong i vana rikai mulai tara lavur mangana pakana bung. A lavur mangana <hesitation> a varvakai ni i vana rikai. <hesitation> Ure iau iat kir ta, ta ta mal ba nina ta minong nina iau iau manga mainge. Ia iau mainge ra lavur mangana minong nia i tia vanarikai ure na ra pakana bung. Dar ure ra latu, ba varvakai na balanagunan, ia iau mong ma nam ra <hesitation> kolos bea mal. Damana. <noise>